Kua color mbaepotï pïtäva, rojo jei supeva <hesitation> aesayave, ou ärämoete ambo piensa, jare seye amae jare jae seyeïpe mboroaïu, mboropota, opaete jokua yande pïa ndive, yande puere <hesitation> yambo recibe jare ñamae je, jukuraïvi jkurai yave yambo piensavi kiare, jare jokua mbaepotï pïtava, ñame vaera kia ipope yaipotague.